﻿Toh man go dan kan ka kalaa, ancai mu fata nen kau a ka'ka, toh ka'ka ma dar 'yam Nnan a lama ta ai sai godiya, don men mendi day mu kwara-kwanko, muna ka dai dage te ma ko ku, ɗaa bo kuzum wadin kam da'ya rata kau, dan mar ɗau wata kaw, toh wate ma dai nunu kau na wanta ;ye wau, toh idan, ga ban tu ya wanta kasu fa na yuka yawau, na wuna idam, amman toh kule reta ka kai gawa kaye kae eh yi da a;ah na bauta na jani kaza nay kaza a'ah bautu ka'i waya tu kau ka'i yee, ka resu kau a fizau, ka bauti ka yee, na tai maka na kau a kwaraku, ancai a' say kwaraku ma kwame, tara waɗi ka luka yee, nata matu ka sai ma ka burau dubu, umba ნ ba ნ sau beluu, eh men di jo ka baru dubu ba ɗu yee, kwara kan ku ai, sai ka baru ba ნu ,ba ნu, ba ნu, sai fe ნuu, ka na nin kan suka sau manaa, toh amman ka zata kare tu kau, kare reka a huzoo, ka waru ben ka tuna koh, aye mendi, ki ɗa kaye, kan jawa si ka bauti, ka mayi munwali ge tara tuku, kan ga ai rege tu ko wa nau, toh kula to mafa ka' ita kau, ma kula sosai ka menyi, kar mutu mai da a'aah banda kwautu kau da a'aah. ﻿san dala sa jani ita waya su ნi mai wa ma amuu, ma mendi zaka tau zinim, a'ah ka asai tu, tunda kuti, mu an ne buhu shinkafa belu ko kunu bi ka wa lukau ka bauti, toh ka assikka faa bautu su ka yee, ifa ma walika a dar yee, na la buwa tai, jana ka gidii, dubu dari toh nala bauta te na kaye dubu hamsim fa, toh kana ka yuka a sara fa, toh ka yardi bay fa, lewu tu kau da a'ah do a mala ka maye tu, fati a mala ka mai tu, men man mu wau ko dugo zo masi, ka huzau na tun amfani bay, ai ka huzau na ka amfani ai. wali ka ma yane ka mala yee toh Nni ma men tau man gway ma kanni ai <hesitation> amman kadana men men dalau, anya a sa buhu ma shinkafa ka bauti ka jani a'ah daci, toh Nna fa, wando maza na in sai buhu na shinkafa ka bauti <hesitation> toh tufa ma ta ma ai kaza har an ca'ika sabni ka kutu. amman a'aah zo ma doa mala maye ye tu na zan natu ku, kama waye men ka jane ka maru man ka zabe azu kai, ka miya-miya, anya fati ka wali ka mai ta a malaa, toh in ka sabti ki maye ka amala yee, toh ko i kwarau ma kan ni men ta ka abu nan ma daraja ma kai' amman ka ta duk men mendi na'i nau. ﻿Ka tama tu anya asu menka za, ka wali ka bauti, ka wali ka bauti, ka wali men ta ma ya nin kata bay faa, kabar kan nisi na nebta ma ye ni mini ka mala ye, toh men tau kau abu nan ma kanni, mentau mangay ma kan ni duk yadda ma inaa ko fati maddi'u'u ɗa kwarau, ka warisa ko, toh menta kau men gay ma kanni, amman kata daman mike ka bara Nne faa, na menta men go naka kanine faa, da wadi do nanna sharih.